Ny marokoroko amin'ny sisin'ny vola madinika sasany denatao hoe hahamora ny fandraisana azy raha toa izy latsaka amin'ny tany sy mahamora ny fitazomana azy. Fa indrindra ho an'ireo manana olana amin'ny fahitana, ho an'ny jamba dia ny fitsapany an'iny no afatarany hoe ohatrinona izany vola eny an-tanany izany.